Da tegna ara-dalà tokoa zany ny fampiasa fanaraha maso hoan' ny fiarova ny firene io laha toka ka ahiahy fa hisy zava-doza ho avy amin'ny firene iny, fa laha ohatsy ka hoe, fa laha ohatsy ka hoe ampiesay amin'ny raha tsy tokony ho izy io da tsy ara-dalà.